Parasolo ndreky managna <hesitation> zavatra mandrafitra ananjy maromaro ohatra hoe misy tahony izy de misy vy vy madinika na sampasampany ma de misy rebarebany na raviny regny, ny parasolo dia managna karazagny lokony maro managna karazany maro koa anisagny hoe tegna matetika ampesen'olo parasoly tsotra le ampesen'olon-droa, indrendreka olo araiky, andro koa magnoragna tegna ilegna parasolo e.